Ny sakafo biolojika izany dia ilay sakafo nambolena amin'ny fomba voajanahary. Izany hoe tsy mbola be fangarony loatra izany ny fambolena anazy an, fa <hesitation> tany dia zezika natoraly avy amin'ny biby. Dia izay fotsiny. Fa ny sakafo ampiasàna akora simika indray dia ny fomba nambolena anazy zany dia mampiasa an'ireny karazana produits vidiana eny amin'ny mpivarotra ireny mba ahafahana mamokatra betsaka izany an, amin'ny vidiny <hesitation> amin'ny vidiny mirary. Dia iny izany adin-kafetsena ataon'ny mpamboly kanefa manimba fahasalamàna ny fampiasàna an'ireny zavatra ireny.